סאו סווע- <hesitation> ווען- צו פאררעכטן א ציבראכענע שליסל לאך פון א טיר, <hesitation> אויב ס'געווארן אריינגעשטיפט אינעווענדיג איז עס זייער שווער צו טוישן- איז עס זייער שווער צו פאררעכטן סאו מ'קען עס טוישן <hesitation> און אויב מ'קען נישט אליין זאל מען נוצן איינער וואס איז ספעציעל געמאכט פאר דעם.